È sicuramenti possibili essiri ndipinnenti, sia pi energii ca pi autri cosi. Chistu significa produciri tuttu chiddu ca si cunsuma, senza dipenniri di fora. A la ndipinnenza si pò arrivari nta tanti setturi comu l’energia, l’acqua, lu manciari e li matiriali pi costruiri.